Pa mi diría que la sal gorda va mejol. I palas carnis muchu más. Peru la sal escamá le da mil güeltas. Es una sal que s'entra bien enas carnis, que premiti controlal la sal esparramá i qu'amás da un toqui crujienti al pratu que está mu rebién pa desfrutal tola esperiencia. Tamién quieu izil, pendi'l gustu de caúnu i del pratu que vaigas a avial, ai pratus palos qu'es muchu mejol de gastal sal fina, peru comu é mentau enantis, si sonin carnis es mejol gastal sal gorda.